Ny milo io fantotoa sakafo zany e da mikarakara ny hany amin'ny fampifangaroa na fanorotoroa ho lasa tsotra toy ny smoothie na saosy. Da i milo fantotoa sakafo io koa da ampiasain'olo avao koa laha ohatsy ka hanoto voanjo.